Ñy fomba atao aminy ñy findrama aminy ñy tômôbily andafy añe: -Mila teña orin'asa, mampindra tômôbily, mañadihady soa koa teña, satria miovaova ñy fepetra ameandroz'ao arakaraky ñy tany indramanao ñazy, mila teña, taratasy maromaro manahaky ñy pasipôro.